Xen tá jö tö i fá’ tá’ i kaá´’ <noise> <hesitation> ká’, ká’, e ‘nó’ e éé’ uɇɇ, la kú jöo gúuú fá’ta’ e ‘nó’ e éé’ uɇɇ, jia maa jmí’ re lɇ, fá’ro tá’ e la’ ba la ku ‘lóo kö’ kié’ ää tö ba i kí xá’ kuⱥⱥ i i jö ne ne ka gín llóó’ ‘mó ba kié’ jö ka éé’ jy mý jïï’ jy, jy mý ´mo nyy’ nó e éé’ ‘lóó uɇɇ, xen ru’ kö’ la ku, la jyn jyn nóó kö’ i i <hesitation> i ún e ‘nó’ e éé’ uɇɇ, ‘nóó’ e uɇɇ, ta éé’ xén r´’ kö la kí jyn nóó kö’ i i i ún e ‘nó’ e éé’ uɇɇ ‘n´’, e éé’ tá’, nóó ro’ bii gá pói ‘´lú’n kí ngý kää ñí’ meesa, ki lló’ ‘ñó ro’ e tá’ <noise> e éé’ tá’ my kuÿy a la ka juy ‘náá éé’ tá’ nóo.